ʻO ka nohie wehewehena o ukali ma ka ala pōʻai, aia he ʻelua akena hoʻokahi no ka kaʻapuni ma kahi laina pololei, a hiki ia nei ka ʻumekaumaha i ka honua, a he maikaʻi no ia no ka mea noho ʻia nō hāneli mau makahiki.